أنا نشأت في حي شعبي في تونس و تحديدا كان في قرجاج وين ناس كانت الوقت هذاك تعرف بعضياتها البعض و الجو ديما حي، كانت الحياة بسيطه الناس متعاونين و ديما تلقى الولاد يلعبو في الشارع، رغم الصعوبات كانت طفوله مليانه ذكريات حلوه و تعلمت برسا برشا حاجات على الصبر و التعاون الوقت هذاك.